Culture any Etats-Unis zao gn'andreo resaky- raha tena miasa amindreo resaky materialisma reo, le materialiste reo zany, de reo koa olo tsy mivakivaky loha, gn'azy manao fisifisikina karahq hitantsika am'zao le sex-sexy, regny fisikinan'ny Americain regny koa gn'andreo na lehilahy, karaha zay.